Herramienta electrica jei supeva retako oyeporu ipuere vaera opaete jiero reta ivira reta yayajia ñapijaja, yambopu jare eopaete yande ñanekirei yayapo kiraita yamboejegua yayapo pipe vaerako kua kua yande yaiporu kua mbae